Turk madaniyati o'zining turkiy madaniyati, turkiy ovqatlari, turk shoyi va turkiy seriallari bilan judayam mashhur. Va bilamizki turk tili bu judayam bizning o'zbekiston tiliga yaqin til hisoblanadi.